So tawii miɗo waɗa njam e nder adventure ngal, mi waɗataa njiddaade fiyaangu e hoore ngal. Adventure ngal njiddaade sabu njamaaji ngal rewɓe ngal ngal e nguurndam ngal. Ko fayde kañum ngal njiddaade fiyaangu ngal ngam.